Sweden tiŋa duma buuri malema kankaŋi de la ba na'asera ba tiŋa la gee kelum suŋera ba tiŋa la maalegɔ yɛla.